No ma tiiä. et näütüses pardsiq tsukõldusõq, aga ma ei tiiäq, kas nuuq kallo püüdväq. Aa, kajaguq, kajaguq tegeväq tuud ja sis määntsegi kalakotkaq ja merikotkaq ja, et tsukõldusõq nigu vai lätväq vii alaq kallo püüdmä.